या बात एकदम सही है की जो असली की खुशी रेवे नि जो अपण है पीड़ा के बना नि मल सके। अपण कई कई काम काम करा परिश्रम करा और अपण जो चावा अगर वा हासिल हो जावे तो अपण है बहुत खुशी मले। अच्छो लागे। अर अगर अपण कई कई चिज चावा और मान ले वा अपण अ बना महनत कर्या मल जावे। तो अतरो मजो नि आवे। <noise> जसा की कोई कोई विद्यर्थी बचपन से ही खूब खूब पढ़ें। मेहनत करे की वैकेंसी आ गी अर जद वु पास हो जावे तो घणी खुशी मले। पर कोई कई नि करो उणी य नौकरी मल जा तो वा अत्रि अच्छी खुशी नि है।